GPS sinii global position system yeden. ak ishin huji midaasit network tumietie, network set lighty tumietie taa zungukitu woni sun ardhi zungukite dumii bare at jirt sun bare abootin sun feet, ama tinen mal at feet bare tante sun hubeno feet bare at jirt sun. ama bare bayaa hubeno feet woni sun tumietai GPS